خاموشی ہیکہٕ مواصلاتس منٛز اہم کردار ادا کرتھ، تہٕ احترام، توجہ تہٕ تفہیم ہنٛد اظہار خاطرٕ ہیکہٕ استعمال یوان کرنہٕ۔ یہٕ ہیکہٕ مواصلات بڑاونہٕ، تعلقاتن فروغ دینہٕ تہٕ قراردادن تام تیزی سان واتنہٕ خٲطرٕ اکھ تعمیری آلہ تہٕ ٲستھ۔